Yahki asaman e yahki <hesitation> to caanɗi mawɗi walla maaje, fuu ko huunde giɗeteende. Ammaa ni, yahki asaman burii woɗɗuki. <noise> Ndikka goɗɗo yaha asaman. Hmn, ndikka a yaha ton to a - yimɓe - ɓe njahaayi sanne, to anndaaka sanne, njahaa gite maaɗa yi'a ko yi'ata.